Laha ny hany mora amy hotely any, misy. Vary miaraky amy laoky. Ohatsy hoe: laoky akoho, laoko tsaramaso, laoky hena. Misy koa lasopy, reny ny viliny eo amy dimy arivo eo.